Changyutkich bu, ichida filtri boʻlgan va kichik xaltachasi boʻlgan elektr yordamida ishlaydigan uskuna hisoblanib, asosan gilamlarni tozalashda va baʼzan kiyim, mashina va pardalarni tozalashda ishlatiladigan uskuna hisoblanadi.